<hesitation> Tato ho ato an, somary nanerika foana dia teneniko izany izy hoe aza adino ny elo an, na aza adino ny impera. <hesitation> Satria mety ho tratran'ny orana izy dia mitondra baoty koa satiai aty Antananarivo feno fotaka rehefa avy ny orana. Ankoatr'izay an, mangatsiatsiaka ny andro. Tsy hoe mangatsiatsiaka fa tena mangatsiaka be. Dia mila mitondra akanjo mafana maromaro izany. <hesitation> Izay angambany no tena zava-dehibe.